So what’s the most precious object I own? Eh, I don’t think I've got anything that’s really particularly valuable. Eh, but I think maybe my crystals are the most precious objects that I own. Eh, I do crystal healing, type of crystal healing called [inc] eh, and yeah, a take a lot of- of pride in all my- my crystals, so yeah, maybe a bit of a- a different one, so yeah, I would say probably the most precious object I have would be, yeah, my- my crystals.

I think a moment when I felt great joy would probably be, you know, being present at the- the birth of my children. I think, eh, that’s like an amazing moment, eh, as a- as a person. Eh, you know, after that big period of your- your wife being pregnant and then it all comes down to that special moment when your- your child’s born. Eh, you know, it’s obviously really emotional and, yeah, it’s just- it’s hard to explain I think until- until you’ve- you've had that moment that, yeah- definitely birth of your- birth of one of your- my children have been, you know, an amazing moment where I felt joy.

I think one of the- the best gigs I’ve ever been to would probably be maybe The Charlatans. So I’ve always liked my indie music and I remember that gig in particular because, eh, I wasn’t going out with my wife at the time, we were just friends, and I remember she hadn’t been to a concert before and I- I gave her tickets for this gig and it was at the Barrowlands and- so obviously she hadn’t been to a concert, she hadn’t been to the Barrowlands and it was one of my favourite bands at the time. So I think just, you know, taking somebody to a gig who has not been to one and seeing them enjoy it as much as you- so yeah, I think probably that gig at the Barrowlands with The Charlatans would be my favourite gig.

So, what I do like about my job is that, eh, I’m my own boss. Eh, I think as I’m a tiler you're sort of doing the last finishing touches to, like, kitchens or bathrooms or that, so there- there- at times there can be quite a- a bit of job satisfaction seeing, eh, the end product of what you’ve done, so- so that’s nice. Eh, what I don’t like about it is probably it can be really tiring at times- sometimes you’re r- running up and down stairs all day or, eh, you can be do- doing a lot of heavy lifting or you can be in places where there’s no electricity on or things and it’s cold or- or you get wet outside so, yeah, they’re some of things I do and don’t like about my job.

So my partner, eh, is my wife who I’m al- been married for twenty-four years, coming up twenty-five years now. Eh, yeah, she’s just I- I think, you know, think I’m really lucky, she’s a- a lovely woman. Eh, very compassionate and caring and kind, eh, thoughtful, eh, I think she’s, you know, really selfless, she would always put others before herself which is such a nice quality to have. Eh, and she’s fun to be around. Eh, she’s like a- a best friend which is nice as well. Eh, yeah, ‘cause I just, you know, really love spending time with her.

So a typical day in my life would probably involve getting up around maybe half past six, seven o' clock in the morning, eh, making like my sandwiches and things for the day, and then I’d head off to wherever I’m working which could be anything from maybe five miles up the road to maybe thirty miles away. Eh, I’d usually work till about five o’ clock- no, half four, five o’ clock, get home, have tea and then usually by that time I’d be too tired to do much so I would probably just have tea and get to bed as quick as possible and watch junk TV or read or chill.

So, children- I’m saying children but they’re all grown up now, adults. So I’ve got four boys: thirty-five, thirty-three, twenty-five, twenty-three. They’re all totally different. Eh, eh, my eldest- he’s doing well now, he’s an electrician. My second eldest doesn’t do so well, he’s- has poor mental health and he’s- he's got a, eh, diagnosis of schizoaffective disorder, so, yeah, life can be challenging for him at times. Eh, and then my twenty-five-year-old is an- an engineer and doing really well. He’s just moved out the house. And my youngest son is twenty-three, eh, lives through in Glasgow, eh, and works for a- a cosmetic company Lush, so he’s really happy just now as well enjoying city life. So yeah, that’s the four of them.

So at school my favourite subject was probably computer studies, I would say. And I think that comes from being a bit of a computer geek when I was young. Eh, I always loved- in fact I was fascinated by computers and would spend hours on my own, eh, gaming. <laughs> Eh, yeah and- yeah, for me it was like total escapism just, you know, delving into the world of computer games. Eh, yeah, so that’s probably what my- my favourite subject at school was.

What’s your biggest fear for the future? I suppose I try not to have fears. I think, you know, I’m quite spiritual and, you know, the sort of spiritual thought on fear is that, you know, if you fear things, if you get caught up in the news or in negativity that, you know, you bring yourself down to that level, so, you know, I don’t watch news or- or things like that. I try not to ever be in a state of worrying or fearing things. Eh, I've always pushed, I suppose, a- fear could maybe be about what sort of world my children or grandchildren are coming into as things get more difficult. It becomes more, you know, expensive, the price of living and things like that and- and how they’ll manage in this sort of changing world. If anything I think that would probably be what it was.

For me, the worst technological advancement in recent years- <laughs> well, I’m gonna go to football and say VAR which is like a video assistant referee. And again it’s just about how technology comes in and, you know, it- it tries to make something better but actually makes it worse, so for me this technological advancement where we’ve got goaling technology, these, eh, virtual referees, eh, looking at things- I think it just takes the spontaneity away from things. Definitely has spoilt football for me. Eh, sometimes I think as I- as I say- I think you involve technology with the aim of making it better and you just end up making it a lot worse. So, yeah, I don’t like that.

So, if you could learn any skill what would it be? I would like to develop, eh, my mediumship which is basically- again, it's a- a spiritual thing about being able to connect to- to people that’ve passed, and although I can do it a little I’d like to develop that more. I think it’s- it’s a really- be a really cool skill to- to home in ha- you know to be really good at it. You know, it's- it's quite difficult. It involves a lot of, you know, eh, clearing your mind and being able to let different thoughts come through opposed to just using your- your imagination, so, yeah, I think to me developing my mediumship abilities would be a skill that I would- I’d love to have, I’d love to be able to give people messages from- clear messages from their loved ones to give them, you know, hope that there's- there's more- more after life.